dhadho Kenya tuun dhadho qabilaaa afurthamaa sadhiii kasqubethuu dhub jarkunen namkulin akhum inin jiru qabilaaa inikasjirun yaani won ithoo qhabaaa gargar guyaa Hagar wonthan sagale suun nyatha kadhibin won akhanathaa hindidha qadhibin won akhanathaa hinkhubalah dhub Mila ishia Mila tofautia akasthi jirah amothuu ishinen inamaaa Lilah khabila tokkit qasaa gudioa qabila sunen kikuyuwa dhub qabila aksajira dhub ishinen akasiii